Lowas bia xa achuchura sebula a we atala, no sen mat luxal <noise> a xal sin xida xobel? No luxal we atara udi no pa no mareng, no dan luxal a chap sin xida xobel. Talawa sin abalano leng no inaman dita sok luxal, no luxal axa suk chap mamainang o malan <hesitation> tapiok no kaukau no wi, no tuba, mutil, no sabula talawa de se so soxano mareng yiau no tuba sagu bia bia no a xa suk chik mamainn sin xida xida no xolot. No tuba dan luxal a a chap tia lokobel, gita mu gita se sok aliuwa abia no mat luxal no manmanel dita xa sosoxa ase chap xalame sin gita. Bala no luxal abala ta maman lan xida xobel.